I if- fa amign'ny vôla vôla vy dreky é voalohagny maloha izy regny amign'izay afa afa tsy miasa é afa afa vôla taloha fogna izy regny miasa taloha fogna izy regny miasa aminjey efa tsy miasa fa a Majunga kaky dreky mbola miasa dreky izy regny satria vidign'ny rano akagny zerikanina raiky ohatra hoe dimapolo zerikanina raiky de i zerikanina roa amign'izay ariary zato zagny fogna.